شہد علاوٕ، چھ مۄکھہٕ ماحولیٲتی توازن برقرار تھاونہٕ، حیاتیاتی تنوع ہنٛز حمایت تہٕ زرعی معیشتس فروغ دینہٕ خٲطرٕ مرکزی حیثیت تھاوان۔